Ny karazan-kiraro haiko zao, ny ampela sy ny lelahy samy ava- mana ny mampiavaka anazy. Ohatra zao ny an’ny ampela zao talon sy ballerine regny findesiny mivavaky na mamonjy fety. De gny- ny an’ny lelahy zao moccasin. Fa gny tennis zao gny itambara reo samy mampiasa tennis, ohatra hoe andeha hiasa regny na mandeha mianatry. <noise> Fo- de scoubidou ny azy fitenà an-trano regny.